Volomboasary ndraiky midika faharangitan-tsaigny, ndraiky fahamenaragna. Olo mahitsy- olo mandeha mahitsy ndraiky misy fahatokisa na toetra roa mifanohitry mampiseho hafagnana sy famirapirata. Zegny ilay lokom-boasary.